Mmm! Regniko enao nahazo toerana ambony. Tsara be. Tohizo fô tsara. Tiako raha mbô zaho lasa amin'ny toerana karan'izegny e. Tegna mahafinaritry anahy naharegny anao tonga aminanjy zegny. Nanankory- Nanankory zegny fomba nahatongavagna taminanjy io moa? Zaho boko mba tiako ho tonga aminanjy i e.